Faa tawee aɗa waawi moƴƴinde gatooŋaai ɗum nii nafata. Sabi huunde so ɗun moƴƴiniraa fuu, fay so ana jogii nafaa goɗɗo walla golleeji goɗɗi, a tawan ɗun ɓuri waɗde. <hesitation> Moƴƴinirgol gatooŋaaji jonkaa nooneeji <hesitation> gaatooji ɗii fu jonka tawan ana jogii masiŋ muuɗun feere.